Puēsñú ne dóo ne kadá kanakaete ú ne puēs diꞌna nakaete ió ne mii kuēꞌén ci dɨvɨ dūꞌnu vi kuētsi duꞌnu nakɨ̄ꞌvɨ̄ i ne kádadɨvɨ nakɨ̄ꞌvɨ ní nāma mi kuētsi nama ñuꞌné ña kunté ní u nama ñuthi n miikuēsi nama kají ne cí ga kasuun ni doni kuéti duꞌnu kada íi dɨvɨ te ñaꞌa ntōo váꞌā ne pués te ñūꞌu ga ntú te dento ī ne ka katakaan nú te dento ɨ peɨdinské é ntōo váꞌā ne dāꞌvi uvaꞌa i ntute né kada dɨvɨ̄ takaa iné nu ntuvi kuta kaiti tɨ́̄ꞌɨn ne pues ñio kanakaete i tɨ̄ꞌɨ́n porkē tɨ̄ꞌɨn ne ni ngantuku ne ni na dentu tɨ̄ꞌɨn da váꞌ ne pues dɨvɨ ka i knama nama kají ka suun ñu ndɨ́ i ñakásuu ni nama ñuthí ne ps dinskéé ntoo ntōo váꞌā ne kada í ntōo váꞌā ne pues káda dɨvɨ takaai káꞌne vs kutakanu ntuvi tɨ ñanachíthi váꞌā ne kuntuꞌu kun ñēꞌe dɨvɨ ñeꞌ kudí nakaꞌané nto ꞌa pues dɨɨ kaasuun ñdɨvkutakaa í dokó inachithi váꞌa.